اللعبة لي كيعجبني نلعب بوحدي ملي كنكون فشي بلاصة بوحدي مفهاش الناس بزاف هي لعبة التذكر ، كيعجبني نتفكر شي حاجة قديمة ونحاول نشوف التفاصيل ديالها